You can catch ley chicken first you make hot water and then la water you gonna use it to remove ley ley ley feathers from around ley chicken so you will put ley chicken in ley hot water where you will move from ley fire and allow ley water to go and to make every part of it to reach every part so that you will remove ley feathers when you remove ley feather you open ley ley stomach butsome people can open it from ley back and then you will move all ley intestine ley have ley liver other things so when you move it then you will cut it ley sizes that you want to you want to eat it some people can leave it whole like that and either bake it some people can leave it whole like that and just roast it but if you wan to cook it in soup you cut it ley way you want it when you want to bake it you will fix your your your sauce and then you just put it within it you rub it on it and then you put it on ley ley oven and bake it or when you want to roast it can do ley same you will season it fix ley season and just rub it on it make some mark la ley season can enter and puy ley in to where you will open and then you put it in ley something for for roasting if you want to cook it in soup you will cut it in to different different kinds sometime some people can leave it whole and just put it in but if la for plenty people you gatto cut it in ley sizes you want it then you put ley in ley po- ley soup then you add your season so la how people can cook chicken la I can see.